Odi duroo, odi remo, odi swaddo choku halu mo, odi doktor, odi engineer, odi tailor, no tallimse, odi tofo batter, odi soldier, odi lanye mo motor.